E certo che i vin gh'an di savoî differenti, anche se no l'é façile spiegâli. A-o de là do fæto che gh'é quelli secchi e quelli fruttæ, gh'é anche quelli dôsci, quelli che scciumman comme o champagne, e quelli che fan oua sensa alcol. I esperti dixan tante cöse, savô tannico, eccetera, ghe sentan de tutto, ma mi no.